الاطعمه ال بسيطة اللي بستمتع بيها هي العصاير الفرش الخضار اللي باكلو اول ما بصحة ءءمش عارف اي تاني بس ممكن الاكلات السريعة بالنسبة لحاجات بتفرحني بردو